Wooɗi wakkati man ko ɓikkon fijirta fuɗɗi wolwugo nɗe ɓingel lamɗo on mari kuuje man nɗe kuuje ka fuɗɗi wolwugo ni ɗo ɗogga ɗo woka ɓingel ka ɗoggi yahi hollu ɓaɓamum toh lamɗo hosi jo'ini nga tan ha faɗa oɗo joini oɗo laara.